Për mi a ie pa ën problema a mangé la carn, ël problema al e cui li ch'a mangiu la carn e che a guardu stort cui che ënvece a völu, al an decidü dë pa mangela, cuindi al e ëmpurtant che ognün a rispeta l'aut e chi a mangia la carn a rispeta chi a la mangia pa e chi a la mangia pa ch'a rispeta chi a la mangia